Áfóñ ádé mkpó éséké ékámá éjéd áffóñ, ékámá ányé éjéd úsán, ékámá ányé éji idém, ékámá áfóñ éjiéd mkpó k'úfók énám ányé ásáná, ékámá áfóǹ étókájén ákpééé álikáná <hesitation> itóñó áfid, ékpéké átóñ ádó ésin ányé k'éfúd ányé kárá átóñó áfid ádó ájójó, ikpénéké kpéné álá tónó áfid ádó Ekámá átóñ.